أكثر شيء طريف شفتو في حياتي كان عيد ميلاد واحد من لصحاب، جابوه قالب كيك ضخم و في لحظه ديك كان يقص فيه، الطعميه طاحت من يدو و طيحت الكيك كلو على لأرض، الكل ناس هبطو في الضحك و هو كان محرج لكن بعد شويا ضحك معنا و صار موقف واحد من ذكريات و ضحكات، أني نحبو نتذكروها مره أخرى.